क्रेन का उद्देश्य भारी सामान्य उठावो ले जाओ और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचावो वह है। ट्रेन मुख्यतः निर्माण कार्य गोदाम और औद्योगिक स्थल पर उपयोगी होते हैं कि मशीन लोहे के मजबूत ढांचे और मोटर से बनी होते हैं। क्रेन का काम भवन बुलंद जहाज और अन्य बड़े प्रोडक्शन में भारी सामान जैसे लोहे के गार्डन, कंक्रीट ब्लॉक और मशीनरी पार्ट्स चाहिए लंबाई पर पहुँचावे है। बंदरगाह पर क्रेन कैन्टरन में जहाँ सोचते उदाहरण और लदान में काम आवे है। सुधांशु कारखाना और वहीं से बंद कारन क्रेन का उपयोग समय और श्रम से बचाव है। जिनका काम स्वच्छता और सरल तरीके से होवे।